Fomba fifandraisagny kakakakan-draha ôhatra hoe vitsiky, kalalao, foko, tsy dia haiko tsara fa <hesitation> manana fomba fifandraisagny zegny zareo arakaraka karazananazy, ôhatry vitsiky zare ka raha mifampikasiky mifampihoroko mifampiarahaba igny ,igny zegny lay fomba fifandraisanzare samy zare.